קוקונאט קען מען ניצן אויף זייער אסאך מיני וועגן צום קאכן. צום ערשט, איז דא קוקונאט אויל וואס מ'נעמט ארויס די אויל פון די קוקונאט, און מ'מאכט דערפון א פעטע אויל און דאס קען מען ניצן אלס אויל צום קאכן. נאכדעם קען מען ניצן שטיקלעך קוקנאט וואס ווערט אויסגעטריקנט און ס'ווערט אזעלכע שטיקלעך וואס מ'קען אריינלייגן אין קעיקס אדער אין סיי וועלכע געקעכעטץ. נאכדעם איז דא מער געדעכטע, די וואסער פון די קוקונאט וואס דאס קען מען ניצן אויף צום טרינקען. און נאכדעם קען מען ניצן די פלייש פון די קוקונאט דאס צומאלן און מאכן דערפון א קוקונאט מילך וואס ס'ווערט א געדעכטע פעיסט, און מ'קען עס ניצן אין סמודיס אדער אין אסאך אנדערע וועגן וויאזוי מ'קען ניצן די קוקונאט.